پینګوینان په یخني کې د بقا لپاره ډېرې ځانګړنې لري. غټ شحمي پوړ، کلکې او واټرپروف لنډې بڼکې، د تودوخې کم مصرف او د وینې ځانګړی جریان په ګډه کار کوي څو د پینګووین د وجود تودوخه په سړه هوا کې مناسبه وساتل شي.